Pois a verdade é que coñezo bastantes clásicos literarios galegos, pero si me teño que decantar por algún decantaríame, por suposto, pola excelente Rosalía de Castro, <hesitation> concretamente polo libro de Follas Novas. Por que? Pois, <hesitation> sinceramente, non sabería decir a diferencia entre Follas Novas e Cantares Gallegos porque os dous son maravillosos, pero coido que Follas Novas é moito máis íntimo, máis persoal que Cantares Gallegos. Cantares Gallegos fai como pois <hesitation> un punto de inflexión entre entre o comezo da escritura pública en galego e o o obscurantismo que había, sin sin embargo, Follas Novas é como como máis interior, máis <hesitation> máis dela mesma.

As festas na miña zona son, <hesitation> son un fiasco, realmente sonche un fiasco. <hesitation> O que se fai, é o que se fai en Galiza sempre, que fundamentalmente é papar, comer, comer, comer e comer e poñer música de charanga <hesitation> feita por, pois, a verdade, é que nin unha orquesta é iso, <hesitation> son un par de señores cun organillo <laughs> que, son bastante lamentables. O que se fai na miña parroquia, na miña vila, máis ben parroquia non non é unha vila, non chega a ser nin iso, <hesitation> é <hesitation> poñer un par de inchables para o que os nenos pequenos da zona salten, que son moi pouquiños, e logo, adicionalmente, póñense charangas pola noite, as máis cotrosas que podemos atopar, na zona, porque, destas que lle pagas dous duros ou un par de cubatas e xa tes feita, <hesitation> xa tes feita a festa, porque non hai un can, <hesitation> non hai un peso para iso, <hesitation> e faise unha churrascada. A churrascada sempre se fai <hesitation> a última noite, a última noite de festas faise así unha unha churrascada <hesitation> na plaza do pobo, máis ou menos, non é nin a plaza é é como unha especie de, de zona asfaltada porque non che ten nada máis. E logo diso, pois vén a orquestra, non hai, non hai nada. Son bastante tristes.